Pencil ko nafaade e ngelɗi baafal ngal. Nde eɓe jogii, ngelɗi nafaade baawtoore e laawol. Nguuraande eƴƴam, ko heewɓe gasaare, teeŋgol, ko ngelɗi ndiyam nafaade. Hikkinaa e baawdi e teeŋgol ngam laawol.